السؤال هذا فلسفي وما في إجابة واضحة لكن بالنسبة لي أعتمد على تجاربي اليومية وحواسي، كل شيء نشوفه ونتعامل معه يترك أثر علينا، إذا كانت حياتنا مجرد محاكاة فحتى هذه المحاكاة بتكون حقيقة بالنسبة لنا لأنا ما نعرف غيرها في النهاية المهم مو كيف نعيش حياتنا ونتعامل مع اللحظات اللي نمر فيها سواء كانت محاكاة أو واقع.